وأنا صغير كنت أحب المدرسة كثير، عشان كذا ما في كان أيام كنت أسوي فيها عمري مريظ عشان ما أسير المدرسة، بالعكس أنا أحب كنت أسير المدرسة مرة، لأنه كان أصحابي فيها و كنت أروح ألعاب وأتعلم وأركظ كل شي كان حلو فيها عشان كذا ما أذكر يوم من الأيام سويت عمري مريظ.